<noise> E'u maurina akome'a mara'i'una emai akome'a. Geigei'u na ena maorada, geigei'una kaina'una egaina, kaina'una egaina a'ana isa'i arasia moara momo'aida. Ena kainagai da maorada mai anida. Mai anida badinana iagana avavai va a'ana abuna ibounanai a'ana nana gevararo'u va. Geigei'una no ena maorada ba'udadai, ena kainagai da maoradada anidada kome'a gaga. <noise> A'a ena maorada evararodia ema da ama abidiaga nana kauna daka ema isani'u bau'uda ema au <noise> emasia maorada akaina ro'ava. Agoda vaida ai gavada gega gesina'a gaga ro'a aba'unai a'ana aga a'a vavaida kerere dada avavi ro'ava ko ai egana ro'a geigei'una maoranada. <noise> Arasidia ro'ava asia ro'ava a'ana asiaro'a a'ana momo'ai. Ena maorada a'ana bau'aunai, bau'auna ana gava kome'a gagana. <noise> Mai ero esia ukomuna aonanai a'ana vairina da voabikaina, da vovairi. Da vovairi a'ana voisana emu maurina venonoa gaga. Vo vairi a'ana emu maurina vegaga badina kauda iboudadai karubou venidava a'ana emu urana a'a emu maurina ana iada vova isadia. Ana ounanai ena maorada iboudadai a'ana gemai andada ge puruva. Geigei'una ena maorada akainarida avavai ro'ava a'anana be kauda aisanidia ro'ava a'anai boudadai a'ana ava veidaveida ro'ava. Iboudadai a'ana avaveveida ro'ava, daka egaegae ro'a, daka ena'edo kauda iboudadai. Mai emu gavari, emu gavari ve'o, mai emu, emu ve'o ko kauda iboudadai a'ana aisanda ro'ava idai idai. Ana ounanai geigei'una vavine nana ena maorada momo'ai momo'ai. Agoda vaida vamida vamiado amia ro'ava gavagava gepuru ro'ava a'ada arasida ro'ava uko'una esina'a ro'ava ko geigei'una ena maorada arasida ro'ava inokai ai asia ro'ava ebe momo'ai ema ia maurina vava vaia ema ena maurina, ena maorada da va'abi gae e'u maurina da venonoa. Ana ounanai iven iagana iagana aonanai a'ana ia agana aga avavine, geigei'una ena maorada gaidadai a gai. Aga avavine <hesitation> kauna goaenada iboudadai a'ana geura veni'u ro'a. Aida'una kaivananai, aua'una kaivananai maorada iada ero nana geura veni'u ro'ava. Da asiava nana ege boio ko bau'auna, nonoa o gaga'a ko bau'auna. Bau'auna gavana kome'a korikori nana, o aogaga'a va o da oaogaga'ava ko bau'au. Ona a'anana voisa'aku a'ana aenai oavava. Ema iada mara'i gevavai kerere va, kerere na aganana kerere, meoro na aganana meoro. Ko a'a meorona ma kerere na ai gere'anana ka. Da agona ibounanai vo verea do verea do o vovairi do, o vovai akudo vaiaka do. Ana ounanai geigei'una maora momo'ai momo'ai da evararodia.